Re jwa'na ngi- ngij xa ba njwi'xa nche'a naka ngud jwa'n ta ngij nuxa nkenixaba mbay na len thiba jwa'na ngij nuxa jwa'n yaxa re jwa'na ncho ngijxa pota tiempa nchaka nche'a mbay na tata ben jwa'na nzo naya re re mde yen jwa'na ndyen jwi'n re jwa'na kignuy mbay nale za ndaxa lo re ni' ze ncha ni' yez sa, zya ngijor ndar ze ngijor re gud ngud ya menaza, ba nda rer nar laz ndier gab mena tya jwa'n nlir gan nchaxa xe nya jwa'n lugar ndinorza jwa'na- jwa'na ndyer ze ndyenr ndyen ka or reta lugar ta ndar nzoga re men ndyena kig'jaza za nda men ze ndyen tamen naror ze ndyer ndar za nlir gan chokuan re lo re lugar ndar gabna, mbay na yez re'a nzoga re yal bij ya' nzo re bzye' no re nzo ro'aor re xa ndaxa ndaxa nde zigxa per ma abes chele re re men jwa'na mbere men bes na jwa'na kuan bi'o len lismen per may ley re xa ndyen kij'a ngij numere re ngud ya pues jwa'naza ndyexa ndyenxa ndaxa jwa'na este nly re men nzo ro'a bes'a ndyenxa ndaxa nde xij xa kon re familil ndaxa zy brat nda zijxa mbay na naba ndyaxa thi gob naze zeba nale nzo kuenxa bay.